Hp ma nyada idunia canggi jadi hp ma ipuna ana mati semangat hp ma jadi lampau akaite kalu lampaui mata hp ma ai tiho laku irina laku mai jadi lampau kaite ma jadi hp ma segalagalanya kaite abise ma hp ma rea niko ana lou ana lou tuse ite telpon mati kei kei mati iter susa pi iter susa pi kei kei te telpon'e kalau tai ta tai hp guna seme ria dunia sakarang ini jadi dunia sakarang ini musti hp kau tae hp ma tabea keu mata hp jadi musti sakarang ini musti hp sakarang jaman sakarang ini jaman hp. Hp imama musti erahe iya ne laka aka muana akoa mundana <hesitation> kalu ana taru wape sea amuana wa pesea kalau muana mati eu ta'a alopa kamu ndana la kei kira mana telpon mantelpon kang niko basudara pi anau wasa mati teu loutu se'e <hesitation> teu louto lupe suara kaduma'e <hesitation> misei ma ane muha pei setae mise kata kapae kope <hesitation> ake nilai tene iye ajar hp hihi la kalu aeri waya au lope aka ane la supaya ane sa hp hidop